नेदरल्यांड्स हे देशा! विव्या युरोपांत आशिल्लो देशा, नेदरल्यांड्सांत ताचो इतिहास। भूगोल आनी मुल्यांचे प्रतिबिंबीत करपी गिरेस्ता आनी विंगड विंगड तारेंचो संस्कृतया आसा। थयाचे सण आनी सुवाळे। ग्राकतेनपरब अनाम्स्टरडाम हांगा जावपी लोकानाचा आवडीची परब। ततूंता उच्च दरहरजाचे वजापा, सदरीकरणा आनी पत्ताभोवतानि बोतिंताल्याना भोमवडी करतात। उतिमार्कांत थयची (संस्कृतिक परब) अनाम्स्टरडाम हांगा जावपी सण। ततूंता संस्कृतिक सदरीकरण, आनी कार्यावलिंचो अस्पाव जाता।